tonu i mana mɛna mɛ we ɛsi un piano wa an buɛ un we ɛsi un piano wa an bɛ paseke ho dimiyan <hesitation> learobe boni an soucis ra boni don oyi mi ho piano wa o bwɛro o bwɛrosunu wa muwe nɛ a'o jisa be cruru na o sin we wɛ ni watinɛ o mini nini pianowa o bwɛrosunnu wa omuna me'i mina be to unwe'i jouer piano